Banki de la zi'an ti ba tara ligeri bee salema lɔgerɔ bee fu san tara fu lɔkɔ gee tara dabeem ti nayigesi wan wa'ana zu hu, fu wan tara kiŋɛ bini ta biŋɛ. La san de la fu tari la fu ligeri fu ta'am tari kiŋɛ banki ta biŋɛ fu san kelum tara fu salema bee fu tari la fu gɔŋɔ basɛba gee bisɛ yeti gɔŋɔ la la san gã yire la ta'am tari ta wa'ana ti ba bɔ mɛ bee nayigesi dikɛ ba hu ta'am tari kiŋɛ banki puan. Ba wan to'e ba biŋɛ gee bo fu fum ti fu yuura guta daansedaarɛ ti fu wan wa'ana to'e lɔkɔ la la wan iŋɛ se'em ti ko nyaŋɛ bɔna. Banki tuunɛ n bala.